پھل پوشن لئی پھل مٹھے اتے رسدار ہندے ہن۔ اس لئی سیدھا کھان لئی ورتے جاندے ہن۔ جوس اتے مٹھائیاں، انہاں دا رس، جوس، جیلی، آئس کریم اتے مٹھائیاں بناون لئی ورتے جاندا ہے۔ صحت لئی پھلاں وچ وٹامن سی اتے کھنِج پدارتھ ہندے ہن۔ جو ہضم، ہارٹ اتے طاقت بناون لئی فائدہ مند ہن۔ سجاوٹ لئی کجھ موقعاں تے پھلاں نوں سجاون جاں میز تے پیش کرن لئی ورتے جاندا ہے۔ پھل سیدھا کھان، جوس، مٹھائیاں بناون، صحت لئی اتے سجاوٹ لئی ورتے جاندے ہن۔